Alaa, ñeeñal waawataa bonnude renndo ngati ñeeñal yahdata ko e renndo. Kala jikku renndo jogii, kala ko renndo haajaa, ɗum ñeeñal arata wallitde. Waawata ya ko renndo bona, so renndo bonii, ngo huutoroo ñeeñal ngam hollude ngo boni. Kono wonaa ñeeñal ngal bonnata renndo ngo ngati ko renndo waɗta ñeeñal.